ehh kare mei nei woorijee to a waati diyam somnataa ma woodijee a waati bum diyam somnatei jee ta a waati diyam somnatei dhum mari hoftom dho o'n tan kare mei haa banduu mei wala leda amma kareji a waati somnataama moo dhum mari leda hander ko taado leda mei o'n hadhataa dhoo hada diyam saluko hander mei so diyam solllatama.